La gastronomía filipina pos afinal tamién mos pahi una mestura de paquí i de pallá. Peru pahi que se sienti la infrugencia española porque angunus pratus sonin el adobu, el sinengán o el lechón. I pahi que tamién gastan tomati i cebolla i essu está polo craru que les vieni de Méxicu i dela coltura ispánica. Ara, que tamién tien una parti mossulmana i me figuru que paí sea destinta la cozina.